Ang'ete sait taman ak aeng' nepo supuhi, apa tiilchi tuka susweek, arook anyoo nyekekei tuka ak ne- ne rook yotok anam cheko keip parapara, keweke, nya liit mokombeet nyu, sait aeng' akoi sait somok yo, ketau kepe imbar, akoi sait muut, aweeke nya wa anake tuka peek, ko kaek lanchi ke aam lanchi saa sapaa sait tisap, arook ke wekee, ngo kakipendii imbar kitikin, ko saa olapa sait sokol, anya aketu tuka kora kopwa piiy. ketya ke- ke ketyakchi nepa koskoleng, korook kopaketiilchi susweek, yeweek, nyeke naka peek, paas, korok ko ng'u kamii tokomii susweek tutikin, keteschi, aas, koma kaimen, kepwa kechap amitwogik chepa koskoleng, eng' yotok sait taman ak akeng'e sait taman ak aeng'. Kep keroot neko keroot tuuk kai, kopwa piiy, koma kakikeer, koimeen, ke aam amitwogik ap koskoleng, ola pa sait akeng'e aa komakatoi anyun ko- ko ko aroor lakok, ng'o kaitu che punu itestoon, kaitu kapunu ole kakapa ko ma kakitoi keruuyot olapa sait akeng'e ak nusu akoi sait aeng' komakakiruuyo, keruiyo anyun kuuno, ko kapendi lakok cha kapa sikiroino. kapendi cha ka pa kop ko koishek kwai, kee ruiyo akoi karoon ko kaekaat makipwa kinyeketau paisheet ku atkonyeet.